Untuk nu' gassing' la ku kanre' nakke' untuk' kesehatanku injo' samang buah-buahan' injo' pada e' kaliki', injo' kaliki' ya supaya lancarki na anua' do samalang nganu' ki inni' lange' kapang' ya nu' supaya lancara'i patta'taiang anjo' samang pa'risi anu'a, apa'atettereng sang injo' sulu' do, jadi biasa anu' e' apa e' kaliki di kanre' kemudian injo' e' nu nganua' nu' apa isse injo' nu tala kulle'a nganu njo', buah-buahanga' pada loka' injo' loka' ya nu' nu' nganu to' njo' nu' pore' todo apole injo' wortel-wortel'a injo' do kulle' to' injo' di pa halli' jus, supaya nganu njo' e' kemudian injo' ramung-ramuang'a a' pada injo' anu' do pulle-pulle sa're e' <hesitation> injo' e' dicampuru'i to' sarre' laiyya' kunyi' eja' e' di nginungi supaya nganu injo' anua do e'kalea seha'ki nai' kemudian e' biasa rie' to do e' camangi' camangi' injo' kulle to' injo' dianu' kulle' to dikanre' kulle to' re' to' anunna injo' anu'a a'para leko'a e' <hesitation> apa injo' pole e' tanging-tanging'i injo' kulle' to'i tapi untuk samang nganu' ki do, samang re' pa' pa'risi pari'si cigi' kulle' injo' di coco' injo' bede' kah nakke' mae' to' ku coba jadi te'neme bede' toje' minjo'